A yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ ko̱nu̱n di̱re̱ fiidi yaa me̱cce ko̱nu̱n na mu̱na fi̱m di̱ a yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ na mu̱na fi̱m na kekkedek ne̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ di̱ di̱ ta a kwi̱r ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ mu̱ ye̱ mu̱ so̱ mu̱ ye̱ langka di̱ ta mu̱ ye̱ langka, mi̱ yang su̱wo̱ ke̱e̱di̱ na dure me̱ su̱wo̱ ke̱e̱di̱ she̱ su̱wo̱ ke̱nshɪn di̱ shi̱ ko̱du̱ na di̱re̱ yim ko̱du̱ ni̱bi̱ maa sobkin ne̱ di̱ mi̱ mangke̱ yang sobkin ka ni̱bi̱ maa kamki̱n ne̱ fang balla di̱ mi̱ yaa bu̱ mi̱ sob bu̱ ka ni̱bi̱ maa kamki̱n ka we̱l tu̱mbu̱lu̱ng tir di̱ ka kamki̱n ne̱ be̱e̱bi̱l tu̱mbu̱lu̱ng tir ka ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱ mi̱ yaa bu̱ ko̱du̱ me̱ mi̱ maa tu̱u̱ ko̱ro̱ kar re̱ mi̱ ku̱u̱ra shi̱ mi̱ so̱ mi̱ nyu̱wo̱ li̱mda bu̱lko̱ ko̱du̱ mi̱ duur nu̱bu̱ nyi̱ kunun diine bwangki̱n nu̱bu̱ she̱ faa she̱l maaki̱n nu̱bu̱ she̱ faa she̱l maaki̱n kwad we̱ yi ki̱nal shiye te̱re̱ bwang dange̱ mi̱ yim na bu̱nu̱m mi̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r mi̱ ye̱ langka mi̱ so̱ mi̱ ye̱ langka ti̱ng na mi̱ nyi̱m nyi̱m di̱ ti̱ng mi̱ maa sobkin ti̱ng mi̱ maa sobkin mi̱ bwang nang du̱ro̱ ku̱nu̱n o̱ ti̱ng ko̱ ki̱na du̱ro̱ ko̱ yi shi̱ e̱ na bwe̱ndu̱ du̱ro̱ ko̱ yim e̱ na fii yim du̱ro̱ ko̱ yim e̱ na she̱l kwiikin du̱ro̱ kwiikine ti̱ng mi̱ ma mi̱ kwii nang shi̱ fo̱no̱ bwangki̱n ko̱ mi̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r ke̱e̱bi̱ ki̱na mi̱ di̱ shi̱n lo̱b ko̱nu̱n kubinel te̱ti̱me̱ di̱ bul ye̱ di̱re̱ wani̱ ye̱ langka a yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ na di̱re̱ kun sob bu̱ shi̱i̱r di̱ na di̱re̱ nye̱ so̱ wolsho shi̱ sob bu̱ shi̱i̱r mu̱ kuna a bwi̱ye̱ bwangki̱n mu̱ yang a kaa mu̱ yang a kaa kaake̱l kaaru̱wa ka yang a kaa me̱e̱ ka mu̱ yang a coo tu̱m ka mu̱ yang a maa ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r mu̱ sob bu̱ ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱ na ko̱du̱ be̱ bwang nu̱bu̱ ku̱ kun ware̱ ka mu̱ we̱ kuwoshi ni̱bi̱ maa shi̱i̱r di̱ wolmo bwang mu̱ yim a bwangti̱nge̱ ni̱bi̱ man kuwom a yi shi̱i̱r mu̱ yang ye̱ langka mu̱ so̱ ti̱ng na mu̱ nyi̱m nyi̱m di̱ ti̱ng mu̱ sob shi̱i̱r na mu̱ nyi̱m nyi̱m di̱ ti̱ng mu̱ maa shi̱i̱r yi ye̱ langka wo̱ro̱ di̱ ta a kubinel di̱re̱ fiidi na di̱re̱ fiidi we̱ yim na fi̱m na na fi̱m na kekkedek ti̱ye̱ bu̱ti̱ di̱ ta a kwir ye̱ langka ye̱ langka bwang nang ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r wu̱ ta a kam yaa me̱cce̱l di̱re̱ fiidi e̱ ye̱ langka ni̱bi̱ tacci̱ ye̱ langka ni̱bi̱ tacci̱ dure du̱ro̱ mbwang di̱re̱ ni̱bi̱ tacci̱ maashi̱ e̱ di̱ shi̱ du̱ro̱ tacci̱ ye̱ langka. ye̱ langka we̱ kam fi̱m ne̱ fi̱m ne̱ kadi̱we̱ di̱ na ko̱du̱ she̱ di̱ maa di̱ be̱ yang ye̱ langka suu shi̱ne̱ wo̱ro̱ atti̱n yaa me̱cce̱ we̱ na kati̱ki̱n a kam kati̱ki̱n wo̱ro̱ na di̱re̱ kati̱ di̱ ta kwir mu̱ ye̱ langka ti̱ng na mu̱ nyi̱m nyi̱mdi ti̱ng shi̱i̱r mu̱ maa bu̱ ti̱ng shi̱i̱r nang ko̱ mu̱ maa bu̱ di̱re̱ wani̱ ye̱ langka na di̱ maa nangji̱ di̱ ko̱du̱ di̱re̱ maa lamki̱n ne̱ ni̱bi̱ di̱ ye̱rni̱n so̱ lo̱o̱ nu̱bu̱ ko̱nu̱n a a bi̱yo̱ ko̱ mu̱ yang sangshi̱no̱ ko̱nu̱n fa tu̱u̱ maashi̱ e̱ bwi̱yo̱ ko̱ we̱ na le̱bdi̱r bwi̱i̱r bwi̱i̱r bwi̱yo̱ ko̱ nyi̱m bu̱ maa she̱l dagme̱ mu̱ we̱ yang mu̱ bi̱li̱ng bi̱li̱ng tu̱u̱ mu̱ lamshi̱ e̱ ni̱bi̱ di̱bni̱n di̱shi̱n ko̱nu̱n ni̱bi̱ we̱ kuwoshi fa tu̱u̱ yang be̱e̱ti̱ke̱l mo̱ dolokin a yaa me̱cce̱ ka yang be̱e̱to̱ke̱l mo̱ kubine mu̱ ye̱shi̱ mu̱ so̱ ni̱bi̱ di̱bni̱n ni̱bi̱ di̱bni̱n mu̱ yang maa nangji̱l mo̱ ko̱du̱ mu̱ maa nangji̱ ko̱ di̱ kubine be̱ di̱ be̱ wu̱ro̱ wo̱ro̱ ta cekkel mo̱ yaa me̱cce̱l she̱ di̱ na ta nyi̱ye̱l mo̱ kubi̱ne di̱ mu̱ ye̱shi̱ mu̱ so̱ mu̱ ye̱ langka na so̱ ti̱ng mu̱ nyi̱m nyi̱m di̱ ti̱ng nangbu̱ wu̱ro̱ ko̱nu̱n mu̱ ye̱ mu̱ so̱ ko̱nu̱n du̱ro̱ ko̱ wolsho di̱ nang o̱ wu̱re̱ ko̱nu̱n maake̱l she̱ shi̱i̱r nyi maake̱l she̱ shi̱i̱r nyi ko̱nu̱n dange̱ mu̱ maida ko̱du̱ di̱rẹ ye̱ langka di̱ to di̱re̱ wani̱ maa me̱ru̱m a ko̱du̱ wo̱ro̱ kar ko̱du̱ mu̱ ye̱ langka me̱ru̱m na me̱ru̱m cere bu̱ a nungel mo̱ di̱ me̱ru̱m ne̱ kam fi̱m ne̱ mo̱ we̱ cere kuma tolob ye̱ langka tolob di̱ ta a kwir di̱re̱ ye̱ langka ko̱du̱ di̱re̱ yaa me̱cce̱ di̱ mangke̱ na di̱re̱ fiidi ye̱ so̱ wolsho shi̱ mangke̱ na kati̱ki̱ne mangke̱ na dadki̱ne̱ ke̱e̱bi̱ di̱re̱ fiidi na muddin di̱re̱ fiidi di̱ wani̱ ye̱ langka ka fanshi̱ ko̱mba ka fanshi̱ she̱ du̱ro̱ duur ka te̱e̱ di̱ yang ye̱ langka ka fanshi̱ she̱ na ki̱na di̱ yo̱o̱ti̱ shi̱ so̱ ki̱na wo̱ro̱ yang saa shi̱ ma shi ye̱ langka ki̱na wo̱ro̱ a yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ be̱ yang ye̱ langka a dure ki̱na wo̱ro̱ ye̱ so̱ ti̱ng na shi̱ nyi̱m nƴi̱m di̱ ti̱ng shi̱i̱r shi̱ maa bu̱ ti̱ng shi̱ maa shi̱i̱r nyi ti̱ng shi̱ kuwo bu̱ ti̱ng shi̱ maa bu̱ yang ye langka wo̱ro̱ na mu̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱ mu̱ yang ye̱ langka mu̱ so̱ ti̱ng na mu̱ nyi̱m nyi̱m di̱ ti̱ng maa nyine Yamba cekno a du̱ku̱m lo̱o̱ wo̱ro̱ ni di̱ɪe̱ wani̱ saa ke̱e̱di̱ wo̱ro̱ mu̱ so̱ Yamba di̱bnɪn a kam kubine ko̱nu̱n wo̱ro̱ shi̱ ma ye̱ langka, na di̱re̱ kun a kam kubine maa kubine maa kubine maa kubine duurtin a kam kubine di̱ yang ye̱ langka so̱ ti̱ng maa nyine Yamba cek nyine du̱ku̱m lo̱o̱ ko̱ maa nyine Yamba kwe̱nyi̱ne̱ Yamba cek shi̱nẹ a du̱ku̱m a kam kubine ko̱ ti̱ng mu̱ nyu̱wo̱ di̱re̱ ta ye̱ langka ting shi̱ cere shi̱ yaa a funung ka di̱re̱ cer a ka di̱re̱ cer so̱ shi̱ yaa lamkɪn a burka lo̱o̱ a bwe̱ndu̱ ku̱tu̱nge̱ mu̱ kuwo na di̱ yaa di̱. yaa faa dure she̱ a kam kubine we̱ ku̱u̱ra lo̱o̱ ki̱ni̱ng lo̱o̱ nang ko̱r ki̱ni̱ng we̱ ku̱u̱ra ki̱ni̱ng ni̱bi̱ faa she̱l dagme̱ a lo̱o̱ ni̱bi̱ we̱ daku̱m she̱l dagme̱ fo̱no̱ wolsho bwe̱l tu̱u̱ yaa lam de̱ na di̱ faa bwe̱l ki̱na she̱ di̱ yaa de shi̱ kar yaa te̱mmo̱ she̱l dagme̱ be̱ maa daam rab di̱ she̱l dagme̱ di̱i̱ di̱ yang ye̱ langka ti̱ng na shi̱ nyi̱m nyi̱m di̱ ti̱ng shi̱ yaa bu̱ a ti̱b ru̱ngke̱ wo̱ro̱ she̱ ti̱ng shi̱ yi de̱ she̱l she̱ a lo̱o̱ shi̱ coo ka tu̱m ne̱ she̱, we̱ na ye̱ langka a sobkin na dɪre̱ maa sobkin di̱re̱ wani̱ ye̱ langka a ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ na tu̱u̱ di̱re̱ de di̱re̱ yang maashi̱ e̱ bwangki̱n suu shi̱ne̱ na yaa di̱re̱ faa bu̱ di̱ ka di̱re̱ de be̱lle̱ we̱l coo tu̱m di̱re̱ we̱ maa so- sobkin di̱re̱ we̱ maa sobkin be̱ shi̱ yang coo tu̱m yi shi̱ yang coo tu̱m yi shi̱ yang coo tu̱m yi na ko̱du̱ mu̱ yaa lam tu̱u̱ shi̱ne̱ wo̱ro̱ ni̱bi̱ nyi̱ye̱m bu̱ suu di̱ ni̱bi̱ nyi̱ƴe̱n be̱lle̱ we̱l kamkɪn mu̱ yang ye̱ langka mu̱ so̱ ka ti̱ng na mu̱ nyɪm nyi̱m di̱ ti̱ng mu̱ bi̱yo̱ bu̱ a fii sobkin ko̱ ti̱ng mu̱ yaa ke̱e̱shi̱ fiye a ti̱ng mu̱ de shi̱i̱r nyi ti̱ng de shi̱i̱ ƴi di̱re̱ wani̱ ƴe̱ langka sobkin lo̱b ma a yim di̱re̱ kwe̱ngshi̱n dɪre̱ mangke̱ maa balla ka di̱re̱ mangke̱ maa tu̱mbu̱lu̱ng tir di̱ di̱re̱ wanɪ ye̱ langka na ko̱du̱ ni̱bi̱ kar we̱ maa ni̱bi̱ ceknin a bwangti̱nge̱, ni̱bi̱ maa shi̱i̱r ni̱bi̱ mangke̱ maashi̱ na mu̱ ki̱n bwang mu̱ diin mu̱ yang ye̱ langka suu shi̱ne̱ wo̱ro̱ ka di̱re̱ yaa me̱cce di̱re̱ maa kur di̱ ka di̱re̱ mo̱r ni̱bi̱ a dur nunde na ko̱du̱ ni̱bi̱ di̱ ta di̱re̱ di̱ ni̱bi̱ ta nyi̱ye̱ kubine na di̱re̱ di̱ di̱re̱ yang ye̱ langka <noise> ye̱ langka bi̱yo̱ko̱ a ko̱du̱ kubine di̱ di a bu̱lle̱l di̱re̱ di̱ ka kubine nta le̱bdi̱r re̱ mo̱ di̱ ka ke̱e̱bi̱ ti̱ye̱ bu̱lle̱l mo̱ nyu̱wo̱ kubine di̱ na le̱bdi̱r re̱ mo a kam kubine di̱ wani̱ sa di̱re̱ ye̱ langka ye̱ langka di̱ ta a yaa me̱ccel di̱re̱ fiidi ka shi̱ di̱ we̱ di̱